དྷ་རིང་ང་ལེངས་ཡེ་ཆུ་ལོ་བངྷ་ལ་ས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོད་ཉིད་ཀྱི་རིག་གཟུང་དི་ཆུ་སྐུར་ལོ་གསུམ་བཅུ་སོ་དགའ། དེ་ནས་བངྷ་ལ་ས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྟད་དེ་དེ་དི་རིག་གཟུང་དི་ལེབ་ཏེ་མཐར་འཚེ་ཡང་བབས་སོས་དོད་ལོ་ནི་མིང་དི་ཆུ་གཏམ་གཏམ་ཡང་བབས་སུབ་ལེན་དེ་བངྷ་ལི་ནི་དི་ཆུ་ཨ་ཆི་ཆིག་བསག་ཚིག་དག་ཡིག་ལོ། དྲིལ་གེ་སྟུང་འཛིན་ཀྱི་མི་དི་སྟུང་ཉི་ནི་འཇེ་མ་མར་མ་བཀའ་རྒྱལ་མི་དི་ཡེ་གཡས་འབུལ་ལོ། དྲིལ་གེ་ཨུ་སྟཱི་མས་ཀྱི་རང་རྐས་ཡེ་གཡས་བཀའ་བཞིན་ལོ། དྲིལ་གེ་ཧུའུ་ལུ་གཞི་དེ་ལེགས་འབད་བསྐོས་པ་རེ་གཡས་ཤོའ་མཁར་རྩེ་དང་ཐག་མཐར་རྐར་ཡེངས་རེ་གཡས་མ་ལོ། དྲིལ་གེ་དང་ཚན་འགོག་དེ་བསྐོས་རྡུམ་རི་བའི་བཀའ་དེ་བཟོ་རྩོལ་ཀྱི་བུ་གཡས་ཐོག་མི་ཤེས། དྲིལ་གྱེུ་འཐུ་བསྐོས་ཁུང་ད་ཁེ་ཀྱི་གཞུང་དོར་མ་བཟོ་བསྟི་མས་བུར་རིས་ཤེས་བཟང་ཞབས་ཡེའི་ལོ། དྲིལ་གེ་བུ་བུར་བསྐོས་ཉིས་དག་ཡེ་ཀྱི་འཇུག་མི་དེ་ཉི་སྐེ་མཟིག་འདི་ཡིས་སར་གཏོན་འཕྲད་ཡོད་ནི་ཤེས། ཨུ་གྱེ་འུ་གཡ་དེ་བསྐོས་གཡོམ་ཀེ་དག་གཞུང་གཞག་བསྐོས་ཡི་བསྟི་མས་ལོ། དྲིལ་གེ་གྲུང་དོ་མི་བརྟིས་མས་སྐོས་གཡི་བསྲེག་བཞག་རིན་ཆ་མེད་ཏེ་སིངས་བཟློས། དྲིལ་གཁེ་ལཫ་ནང་ ཨི་བསྟི་ཧེ་གྷ་སྒྲོན་གཡི་རན་གསིང་གཡ་གཡོབ་བསྐོས་ཉོགས་བགཀར་ཞབས་བསྟི་མས་འཇིད་ཡི་བཀའ་ཨོ་ལོ།